Oumune imbo wandje mautja otjimariva tjiyeta ondjoroka momwinyo womundu pumezu kutja nai omundu nai nu tjiuna nandae otjimariva nandae otjititi uriri katjingi uno uno mirongo vivari poo uno murongo uriri moenene osekama okaranda andae indjo mboroto ndjimori ponganda ove tjiwazu nokuranda omboroto mokuta nu okaa nondjoroka kutja nai mbari keyuva tjiwakaa nomirongo vivari oenene kutja mekakorisa mbeni kwaambo ekotoka konganda poo andae meka mekarianga ko katutura mekakorisa ovandu vandje mberi ngo mokaa mokaserekarera kunavo okotoka konganda okutja ami oumune imbo wanjde mbimuna kutja nai andae otjimariva ngamwa atjihe tjiunatjo uriri tjiyenena okukuhupisa ove tjiwaenene okuhupa poo tjiyenena oku okutura omauzeu woye tjiyenena okukuvatera tjiyenena okusetika ozondovi ove nai nokuhena otjimariva uyenena ohaama otja aee mbwae meutirepi poo mbitjitevi poo nai ouzeu mbwi mevatere naiye mena rokutja ouzeu owingi tjiwatara oo oo kutja kutja ukuturwe orondi tjimohepa otjimariva kutja andae ove omuni usekame keyuva utje ndino mbino masa morutu orondu tjiuno vimariva nuovimariva mbio noho wa waungurisa okukaranda navyo vikurya okutja mbimuna kutja nai imbio vimariva viyeta ondjoroka uriri, andae ove tjiwatara nai omundu uriri nguri mokati koteya omundu ngo ee kenakuningira Otjina tjarwe kena kunyingira omarakena kunyingira ozombanda manyingire otjimariva mena rokutja eye matjiwa kutja nai tjautu okupewa otjimariva tjo nu matjimukutuka matjiyeta oo andae kutja wasekama wakahaama po po ndjiwo ndji ndjirandisa omeva wamururu omundu ngo maene makara nondjoroka mena rokutja omwanowe mbwehupa ondjoroka indjoye iza motjina tjo okutja ondjoroka yomundu auhe iza motjina tjitjirandwa notjimariva okutja oo o embo ramukuru ritja nai ovimariva kaurunde okusuvera otjimariva omburi ourunde okutja kona kuhepa okutjisuvera kako opuwo indi tjiunatjo uriri andae kutja vitapi poo tjivyaenenisa okukukuhupisa poo okukuyenenisa nandae okandando ingo katiti uriri kuwahaa kutja metungu mba okutunga mbo mohepa otjimariva poo andae tjiwatja peri nawa konokuhepa nandae mozondoropa mokakara ko ko ko koupereke okutja utwapo nangae ingo kapereke poo andae uvaze ukaurike indehi roye uriri ove mohepa otjimariva pumemuu kutja nai otjimariva otjo tjikupa ondjoroka uriri tjiwautu okuvaza ngo ourike orokaasi roye ohepa otjimariva okukapaha imbi ovipereke mbi poo kukaranda okutja nao ove uno ndjoroka momwinyo uno vimariva vyokuranda okapereke kwee tjiwazumbo okaa novimariva vyokuranda imbi ovina mbimavikara mokapereke imbio vina vyarwe avihe uriri naindo zombete kumorarakookutja ngunda tjiwazumbo okaa novimariva vyokuranda kuranda ovikurya noho rukwao mokapereke kwee. Okutja imbi vititi mbio uriri nu avihe vyaetwa iyo tjimariva okutja ovyo vyaeta ondjoroka uriri ove nokuhina tjimariva nai ukara onyingisa ondjenda outu okutemwa kutja nai mbwae ondjara ndji meungurae nayo poo ondjra ndji mekondjo nayo ngandu kurune andae tjiheri indjo ndjara poo andae ndjo ndova mohepa oheva oheva maihepa otjimariva momunu nao okutja otjimariva mbimuna kutja nai ootjiyeta ondjoroka uriri katjina kuhepa okurira otjingi uriri nandae iho tjititi uriri, itjo tjingi noho matjiweza kombanda ondjora ndjiunayo ii matjikuyetere omauzeu mara handje omauzeu nu mokutura mena rokutja uno tjimariva nai omundu kona tjimariva nguri omunene oove ovandu avehe vekuyetere omauzeu wao, omauzeu wao kakutja omauzeu kaena kuhepa otjimariva omundu maende atja nai mehepa embo poo mehepa oo oo mehepa okukakutwa ozondjise ovina avihe mbi omauzeu ngumaehepa o kukuturwa notjimariva, ove tjiwautu okuvepa otjimariva tjo uriri handje vazako kombanda yoye ove omwinyo woye wakutuka watja mbavatere katjikwatjike mba waranda embo roskole poo mbakakutisa omwatje wandje poo musia wandje poo mba mba mbawezako tjina notjimariva tji nokuhena tjimariva ii kapenaumba mara ngunda ko korinawa momwinyo uriri kona hange pupetapi kona kutjaterwa konandjoroka mara indi tjiwautu okuhara okamariva uriri kona kuhepa okutumba ovarerwa mbwena imba ovatumbe karive kako itjo tjimariva uriri tjimatjikuvasisa ngandu keyuva kutja tjiweze kotjikwae poo tjisako kotjikwao poo tjizapo nangae ouzeu umwe uriri ponganda uriri ootjihepwa tjiyeta ondjoroka ami mbimuna nao ami.